العطل الرسمي بالعراق هي، غاس السني الميلاديي( ويحد يناير)، عيد الجيش العراقي( ستي يناير)، عيد نوروز(ويحد وعشين مارس)،عيد العمال (ويحد مايو) ،ذكرى تأسيس الجيش العراقي ( اربطعش يوليو) ،العيد الوطني العراقي (ثاثي أكتوبر)